Ti'la jan xanra ngua xai cuenta ha kutoni initi, ña anria miti a ngua kutoni initi, kitijan xanra va xai cuenta, ña xhini na nru xhianoti xará, xiano nri tu jan xanra ochini ha kutoni initi anria miti a ngua kutoni initi aja.